To ayya giɗaka giɗa kakse nga dige ɗalaka tsitsa manaho a thre man kavaha kina thra mangaho manada da mangaho hwari ne nivude ngaɗe ɗalak yan bi a thar kasuka manaha a thraa aa gomneh manaha a jitserak thrine a zik usa manaho thre to amma unzuka ngaude ɗakalaha ndikene he ngadige manaha bi uzuk giɗa kuskufo ko zabah dagu de hwarba yan bi nga dige ɗalakude ngi ntsda tsho tsitsa vandara ɗan gwa kina azuka da da tsitsa zara-zaran mbala duha nga ntsɗa tsha bi tsitsa da makarata gomneti ditra ha ngi ura ntsɗa tsha tha mantar he ngwaɗa zike mana likoɗa nga dige ɗalaka yan bi to tharkuma dole sai thra gomnet ba thra da manudbi a than dua manaha ma da mankat heha da untanaha dua mits mitse ayy gomnet ha untude leshgla unbtud fa Kawai de a sanadiya nivude nuvu yan ba lava gomnet bi tsa ngigine nga bin biyo nda giɗa ha amma kuma hwara tsine ngig dige manaha ammena tsatsud kwarani ngig thra sare uɗah nuvude ko zara ko gra ka ɗaka tska kina zarako da dal da tsitsa yan tare uɗa zar warina zar mena a anta dra da ɓobin da dad sar kino nivude kaga da ngseg dage tsa manaha kena de ko ɗan kasukaho ko zara a a makarantaho ko zra thra zkka ya thath mena bala ha dahane ndakuɗala bi amma zkka niyo dadtare un zuk tia giɗaha tuk ufa tsintka ngaude hwarba yan bi nga dige ɓalak gatugata da hra bi saiya yude da thre dag mits kuma unta naha da teshgla tsitsa uɗa mana ho daha lav leshglanbe a digite mana he udane leshghla manake ri ha mat kwarsh kwarane udan a kuza tsahvane tagbudan mane kuza biyo sai da yarda leshgla Awudan nga gmahayo awu koɓa man gaha aw ɗangwa vihaya tsauɗahina leshgla manu yane to dyard gaha zi leshgla kwarane uɗahe leshgla ma nake niho nga dige da gmahan bi amma da bahaudan da dagn arv kwarane i manamana bahid diyane hwarba yan ka a rayuwa nidken bi dige hwaro mankava mana dige tha untahayo untanan zaraho unta nuhwasaho haɗar dukur asiri ka a vuhare nuhwasa ma hwar ba yan biya niha dige kwal hwaro gathatarhe ha kizara dige hwara nivude manitan ka kiro ta ɗule tsitsa nuhwaja ma ah tsa ɓo dama dini mar kwarane a nuhwa sanana hwan ba gwiyaf tsitar ndik yan but but biyo uɗah nivude tsitsa nda dagala da thar na vaka kino sai ndiɗ hai kwarane dagla da mbiyanf vakaka uɗah niv nu saho to da daline tsigune da bara bahha da vaka kwarane adige uɗahe niha bi tah ba dal da harsar bi to da ude kwal ts ɗule dik din kino. Da manheda nusan da gatadage dage da zuwa kura ftaha dalaba da vin biyo uɗah na aha dige da kwara kiyame kanda gato dageka ya kan gatara dagna ka nahek zilzile uɗah nivin tkwarane to kagaha ka renanat dahra ndiken amma da ɗaka tsha tsikava ha manada mana gat kava dige da hduha da hɗuho da hɗu ha za yahahha to kaga ngude da dagnana bi tse tsa war in ma ko tharna digit da faruk gane kse duɗun menanafa ngaba gata haya za ud bi halak dige da ɗakava hine haya dige gatin nga gathva bi ngaban kwarah lavud bi lav nga hara ya ɓal ka yana ngabi rayuwa hwarane yan ndiken tsa da dvaraho vigud ɗaha kwarane a meha us mena us mena usmena nivud amma ina da daha dagna ɓahavude mosal yane ko kuma da saha da saha da tgiɗa kino dagna kure kaɗaɗiw tsa kwara tsa hɓasa de dew nivude to da mangahha da ta manda ndigaha hra kwara ne ngg lava sga tska tsa kwar gaha ya uda hine awura sa tska ka diw to ka ndiɗa ndiɗa ha da hra kwarane awuɗa kakka ndiken na wudah niho da tsa lava ba tsa kwaritar biya kam ai nga naha manga ɗiw tsitar bi To tsahayen warhahho kwale dagna ukke ngig lava nda kwargu de zik nwatsa haya haya tsho to thitar kwarane ha nisa li hwa tsa hayhay ni ah ba kiya ma kwi rga lava bin to <hesitation> dige kwara kamame tsitsa zram da yagaha ngwaɗa zik yam tsa kwarga kan talge a zirine a zandare yine lalelele nah ka tsatska kwa rane anh ada zrana da ta ɗule boha zarna ta ɗule ka zika ma digi ne man ginda na da mba sanina tsa makaranta mbajuval thahha da diya zik ha dadden da kwarane anh thanahha mbladuk thr zrama kuma zi kwarga ka sai thra dagna biya zitsa zaka ɗik hunde dikudan kino a ngig zrara makra tha nah da ɓakat da ɗika dagna nah to mbla da zar da rufa asiri nɗiken hra ma a ftavaha to kuma a boha zirena tukɗule ahba da gudan bi ahbah da naha dige da tsa buge ha bug ha digite ahba da ɓaha d ɓabi amma da amtharna bahha ɗulka zara ndiken biya to amma diga tse nivatare tsahe tsa likoɓa ha kina ka wura mandhe leshghla kwarane a ɓatka dgra nava leshgla wuraksahaɗangwa. To amma dga tse da zarafgan koda lakuran ba li baha dvanbi to hwara tsine zara adahrin kino nga gwiyav biya mana dige ɓakuro ka ko zik dahdin ma kuɗalaha digite ma nayi nuhwasan mha zika dagna tsa kwargakwarahe leshgla kwara ne hwarba man kasaka nuhwa ba biya kawai da ngida yau ayi ngiga <hesitation> lava manga ka kwarag leshgla kwarane niya nidikene i sar ku daghra ha yan dige da mana ha azugwanaha yan dige da mar ha niva leshgla a tsan bin biya kam amma nga kwarana dan ko dak hrino ngada gata a digit biya da ya za zugwano nga da gat digit biyo nga ndar leshgla nidi ken bi dolle da bawara sawala ha dad duniya duniya saha da duni ya ɓaho leshgla da duniya dik kitakw no mana mana da tsgwara tsgwa ya diva yan gig check aɓla ho ka yan leshgla tsa blahoda man kasuka biy tsa ɓlahaud dag da manaka tsgwaka diva nav leshgla to war mangaha kokari da yane a kwaga ba kwarane <hesitation> ak tsugwaka da leshla tsugwagaka tsuwa dive kwal digite huɗe bavin ɓi kan da gatu digit ni Yan bah tsitsa salla na manaki yame thabb sallah mana kiyame a manga kiya taktha manga kiya m ka fatsiya ngig dga ha hau hahu zna g viɗe ngig wur dag kiviɗ dag han gan dag hara navude thabb bahha ina mana kiyamap to da manga ha kula da yane wura yane dga da wur li da liliha kina ngiga digit tsha bahara bahaha ka kiyaha na kwal ngig tsine to un yan hwaran ka rayuwa amma ngigin tsha ngaha bara buk tsitsa ya thhrur witha bityawar bi kaga hwa ba yan bi ukhadvadva hai ayo shkh na ma shk leshgla aɗangwine ɗangwa leshgla nga ya kwarane a sadah din ka ta huɗe ngude sadah dinka thud ngihude sa dah dine hude ko ware sadah tsha dad duniyan ndane anala ka ɗangu aha a nalaka li shkha saha da duniya ndan bidik ha nala tharna digit to da nah da tsat ga kwarane i leshgla zak tsa ba ka dagma niha to barka ya ude an sgasga tsha da wur lahira ndi ken <hesitation> itarlatsha manakai niha anguigui nah ba leshgla da yan bi da ko warine yan dige kwara ko tsa zak zirine boha ta dul mahaware a zak ha hrahine manaha dige dag las lase